ua haʻo nui ʻia ʻolua kala mai, ua hōʻike mua mai ʻoe iaʻu, tita, ua pono ʻolua e hele mai a laila ʻaʻahe kelekiko, ʻaʻahe kelepona ʻaʻahe hoʻokaʻaʻike no ko ʻolua hōʻea ʻole ʻana mai no laila ua ʻano hopohopo wau akā i ka ʻike ʻana iā ʻolua kēia manawa, hiki nō ʻaʻale pilikia maikaʻi, maikaʻi ʻolua?